<hesitation> Mu nua, mema wo tsir nkwa oo! Mema wo tsir nkwa dɛ Nyame adom etum ehyia wo dɔfo na ɔayɛ wo ho adze. Fa kyɛ m' papaaaapa dɛ menntum mammba. Wankasa inyim beebi a wo nua makɛhyɛ naaso ne nyinaa mu no me ma wo tsir nkwa. Etu ehu ara yie sɛ mekaa kyerɛ wo, banyin no mara minyim n'. Etu ehu atse ntsi Nyankpɔn nhyira hom awar yi do, Ɔmboa wo na ma wɔdze besi hom enyido biara no ɔnyɛ yie. Botae biara hom pɛ dɛ hom dur ho n', Nyankopɔn nara mboa hom na hom ndur ho. Ɔma hom nwo ntasantaasantasantasa dɛmara. Mamma sika mmpa hom fie da. Nyame nhyira wo ara yie na Ɔnkora hom do na hom awar yi ɔnyɛ fɛw ma afofor mfa mu esuadze.